Me feguru qu'es la emportancia de comprendel que ena vida siempri ain conflitus porque no siempri poemus tenel lo que queremus i, antocis, el comprendel estu quandu moçu es güenu pal pulaeru mental delas pressonas. Quiciás qu'aigan avíu demás de críus mantúus i empamplinaus, i, craru, lo que mos paecin cosas de críus alogu sonin la genti antussanera i gentinosa que no tien aguanti dengunu i se frustra.